Beresiil duu, hono no erop wayi nii. Eɓe ndefa leɗɗe. Eɓe ndefa haakoloojii, ngaɗa maafeeji e maaro duu. Eɓe ndefa maaro sanne. Sabi nokkuuje amen ga, maaroji kurɗi ayiyan ana winndii hen, immoraade beresil ayyo.